नहुं ओह्के सुरक्षित तरिका लैके काटेक तहिन सब्ति सुरुमेते एक्ठो बढिया नहुंकट्नी लेहेक परल। तौके जाके हाम्रे अपन नहुं बढियस्तिती सक्कु घैना मिलाके काटेक परल। तौके काट्के नहुंकाट्नीमे रहल जोन लगर्ना रह्ता उही घिसके सक्कु घैना बराबर मिलाके काट्लेसे हम्मर नंग सफा आऊ बढियाफे दिखाई। आउर जाके नहुं काट्लेसे नहुं भित्तर रहल फोहोर नाई रैहजिता। यिह्का कारनती हम्मर चाहिँ रोग लग्ना <hesitation> जोखिमफेन कम हुईजिता।